كانت الشجره ذات غصون متشابكه و أوراقا لديها ألواناً جميله فيوم من الايام كان شابا استقال من وظيفته فقرر يروح الي تلك الشجره و كانت المفاجاءه انك تلك الشجره تطبطب عليه بغصونها و تقول له حكمه من تركه للشغل فا أفاقت تلك الشاب و خرج من متاهته.